Za leroa nahita zaka karaha ty izy ty somary hafahafa. Hitanao nisy laolo telo zay zareo mpinamana laolo reo mpinamana nanomboka mbola kely juska zareo tanora reny, bôkeo laolo reo nama reo niteny anakay hoe ty laolo tiky ank- ty laolo tiky basy fa miaraka amin'ny manaingy hafa ty laolo ty, zahay tonga de mijanona célibataire tonga de tsy mi- tonga de célibataire to e la vie est belle zany nambarandreo, zay ndraiky hitako hafahafa fa ça va ndraiky zany aminakay.